Vandu wasimale wachachuya wasiwe voshwe na mambo ya siasa kwasababu siasa ni demokrasi ya kila mndu na mnduli vsima hata manye siasa le imanyesha kuwa kingozi fo kwa hiyo ndumsiva ivu- ivuvishwa ba siasa ni kawaida ehh kwa andu asimale lazima kabisa